Ta̱nda̱ꞌ majndye nnom chiuuwaa na mawilꞌueeꞌñe tsꞌaⁿ juunaꞌ, ta̱nda̱ꞌ ya nlquii tsꞌaⁿ juunaꞌ na cweꞌ xjeⁿtsuaꞌ ndoꞌ mati jeꞌ ta̱nda̱ꞌ nnda̱a̱ nlquii tsꞌaⁿ juunaꞌ na ta̱nda̱ꞌndyaꞌ yuu na tsꞌaⁿ nntseiñꞌoomꞌñe tsꞌaⁿ juunaꞌ nncjuu tsꞌaⁿ cwii tsꞌom ta̱a̱xo, nncjuu tsꞌaⁿ cwii tsꞌatseii ndoꞌ xeⁿjnda̱ nncjuu tsꞌaⁿ juu ta ta̱nda̱ꞌ tsꞌom caxiꞌ ñequio cwii tsjo̱ꞌcatyꞌuee mati nnda̱a̱ nleilꞌue ta̱nda̱ꞌ na nncjaantyjo joonaꞌ chaꞌxjeⁿ nacjooꞌ chquiaacaxo wii oo nnda̱a̱ ntyjo joonaꞌ juunaꞌ nacjooꞌ chquiaa na nntio tsꞌaⁿ nda̱.